La san gee yubento, la wan tɔna ti fu dikɛ la biŋɛ ti ba ba yue. Amaa, fu san ta ɛɛra fu pɛrege basɛ ti ba yue fii fuvta'am duge ba yia. Fu san duge ba ba'asɛ, tu fu dikɛ ba diilɛ ti ba kɔma suŋa ti fu nyaa dikɛ pɔbe iŋɛ lɔkɔ puan ze'ele. Fu sanbke le bɔta bala, fuvra'am tu book ti la siege ti fu dikɛ gungunɔ koo muuro te'ɛ tiŋa la. Gee nyaa dikɛ yua la dɔgelɛ. Fu dɔgela yua la ba'asɛ la fu nyaa dikɛ mooro bii gungunɔ la basɛ pa'asɛ. La ka nari ti fu ba iŋɛ tintono la zo'e. Mam ti'isi ti fu wan iŋɛ se'em ta'am basɛ ti fu yubento ta'am ga'arɛ yue n bala.